لازم يكون عندك <hesitation> عجله إحتياطيه، <hesitation> تاخذها من الصندوق متاع الكرهبه وتحل ال- البولونات متاع العجله ال- القديمه وتحط ال- الرافعه هذاكا باش تطلع بيه <hesitation> ال- الكرهبا الفوق، وبعديكا تحط ال- العجله الجديده وتكبس البولونات بال- بالمليح يعني لازم البولونات يكون مقبوسين.